Da tsy mifagnova loatsy gny fanatanjahatena tian'olo aty a madagasikara atiky gny magnenty anazy vo gny tian'ny gn'olo gny miahy anazy. Laboly avao sinitsy aloha gny tena fanatanjahatena tena tian'olo miahy anazy. Misy avao koa gny miahy baskety matetitetiky, ndre zaho zao manao baskety avao koa, misy gny miahy volley, fa amy ankapobeny aloha gny tena tian'ny gn'olo gny voaloha lahara amy gny fanatanjahatena fanatanjahatena a madagasikara atiky da gny laboly. Igny gny akabeazan'olo rehetra da miahy anigny aby, na be io na tanorra na zaza antitsy, miahy laboly aby.